<hesitation> ore nka na kijliso te lí una ore kuu ye lo kijliso, modo ye na ndetatuso, te lujua ka kuu vií kuu va'a, taka jniño kajalaso. <noise>